Për pulidese da bin le man ëntà duvré l'eva cauda, ti düverte l'eva del rübinèt, pöi ti pìe ël savun, t'lu büte s'na man, t'lu strufin-e da 'na part e da l'auta da bin, co ën mes ai di e pöi t'lu pase turna le man sut a sut a l'eva per gavese ël savun ch'al e ën eccesso